Iyaa, ovinenge vyomundu mbyeundjirwako kutja urire omundu omuwa, kakutja usokurira omuwa mombuniko kaako, usokurira omuwa moukoto, momutima woye. Omutima woye usokurira omutima mbuna ondjoroka. Kombanda ondjoroka usokurira omundu wovandu. Konokusokukara nomapindi, omundu tjekuhingire embo menarokutja ove wapindika opuwo wapindike okutja movanga okutona omundu, usokukara nokutara kovina vivari vyokutara kokutja hapo omundu tjendjihingire embo ndi memuziri vi, mozirivi omundu ngo, moyarukavi moukoto womutima woye okuripura kokutja hapo omutima wandje tjimbapitisa embo ndi komundu mariposevi. okutja ove omuni usokutuna omutima woye aukohoka outu okuyakura kokutja vi omundu auhe omundu kombanda yehindi, omundu auhe omundu mapeya ekutono embo evi, mapeya ekutono embo ewa, nu ove tjiwatunu omutima woye nokara nokuripura kutja hapo meziri vi omundu ngwi. mekaravi omupupurukwe momuinjo, kutja embo evi poo ewa, ratukana, rahungire ye, ove motunu vi kokutja uzire omundu ngwi ngwekuyendere mongaro ndji iheri ombwa, kove ndjimomunu kutja kambwa, mara mena rokutja ongaro yoye wakohorora, ongaro yoye ombwa youndu, mena romtima woye mena rongao yoye yomuinjo, konookara nomazenge tjarwe usokurira omundu worusuvero. Usokukara norusuvero. Otjimorire omundu, otjimotona kombandehindi, kakuna kutja opuwo tjekukorisa ove nambano movanga okutona mena rokutja wekukorisa, tjiuna orusuvero ovina avihe motanana. Tjiuna orusuvero, ovina avihe moruruma munda mbwina kutja omundu wekuhingire embo evi poo wekuhungire embo ndiuhina okuvanga, poo wekutjiti navi, mena rorusuvero tjandje rwakutjire ovina avihe mbyo oumbu ketambo omundu noho omuni akayaruka okumuna kutja hapo nu omundu urivi ngwi hapo, nu mbinangarasi omundu omuvi ngwi mitiri tjijombo nu nangwari omundu uriri, uriri wa mukuru. Mena rokutja eye weura norusuvero mbi mavi munika muye konoo vimunu mena rokutja viri moukoto womuinjo we, tji tjimatjipiti pendje kuye maririre embo etaazu poo mairire ongaro ombwa ove ndjiuhena wari amoundjireko, tjarwe ombuniko ndjimomunu momundu, onangarasi omundu ngwi, mbuae omundu ngwi hapo ongwae tjimatirisa nai, nu tjiwautu okuya popezu outu okumutjiwa okamuna kutja omundu ngwi nangwari una omuinjo omuwa, keri ombuniko yokombanda mena rokutja moukoto eye una ovina vyarwe ovihape vyarwe mbiri muye.